Ah chest è 'na bella domanda, allora la mia festa preferita nun è 'o Natale, nun è Carneval, a me m' piace Halloween. A me m' piace tropp assaje chesta fest, pecchè m' piace l'atmosfera misteriosa, a me m' piace 'o proibito, m' piace 'a m' vestì <hesitation> tutta scura, tutta nera. M'piace 'e fa chill trucchi particolari, e pò m'piace 'e sta assaje, di viverla, magari in quei paesi, dove magari è 'na tradizione, un'occasione veramente per festeggiare <hesitation> un momento significativo tra il passaggio tra 'a morte e 'a vita ed è bellissimo, il significato meraviglioso. A me m' piace 'e m' vestì, m' piace 'e decorà 'a casa, m' piace 'e partecipà a sti feste a tema, arò tutt quant saje s' vesteno, chi 'a diavolett, chi fa <hesitation> IT il pagliaccio assassino. Chi s' vest <hesitation> non lo so, zombie, mostri e cose varie. M' piaceno proprio assaje sti cos, quindi è proprio una festa in cui, dint 'a chillu mument tu dai proprio sfogo alla tua creatività, alla tua fantasia. E m' piace assaje condividere questa cosa con gli amici, pecchè poj, <hesitation> saje facimm 'e scemarie, ci mettimm 'a fa 'e cos. <hesitation> Nu poc <laughs> antireligios dicimm accussì, pens ca chist ann è 'a primm vot che m'aggia fatt il labirinto degli zombie, c'amma juto dint 'a sta fest, dint 'a stu parco tutt 'o scur, <hesitation> e nuje curremm miezz 'a stu, miezz 'a stu bosc, miezz 'a sta <hesitation> vabbè sì nu boschett dicimm accussì. <hesitation> E steven sti cristian, attori, e c' currevem appriess e nuje 'a alluccà come 'e mongoloid pecchè ce mettevm paura ca bell e buon ascev coccrun aint 'a cocche cocche frasca ja. <hesitation> Eh a me m' piace proprj assaje Halloween, proprio. Io però m' ne jess a fa dolcetto e scherzetto. Ma questo è uno dei miei grandi sogni, non lo dico a nessuno pecchè diceno, ah che faj, che d'è sta strunzat, invece ij m' ne jess proprio in America, jess 'a fa trick or treat, jess 'a bussà 'a casa 'e tutt 'e person, p' m' fa dà 'e dolcett e poj facess pur cocche scherzetto, è proprio uno dei miei grandi sogni.